Chakula chita leen kaam eng' maisha eng' eng' sapee nyu kotukul ko kimyee ak ingweek, amu konan akoteche porto, nepo aeng' ko chapati ak pendo, amu pendo ko ikochini porto ko- ko kimit.